वेला आनी तारीका हातुना दोन। दोन हो अंकडो वेला आनी तारखांकडेनाया संबंधिता असता। जाशे कि दोन वरण, मंगलारा आथवडेयाचो दुसरो दिस, वा फेब्रुवरी वर्षाचो दुसरो म्हयानो। दुसरो अंकडो वा उपविजेतो। सार्तिनी आनी अंकडेयानी दोन अंकडो चाड करून दुसरे सुवातेका वा उपविजेते सुवातेका दाखयता। दुसरी भाष। दोन अंकडो चाड करून दुसरी भाष शिकपाकडेनाया संबंधिता असता। जो नवी कुशलते आनी ज्ञान मेलवपाचे प्रतिनिधित्व कराता। हांगा नाण्याचीं दोन बाजु। दोन हो अंकडो नाण्याच्यो दोन बाजु दाखयता, जो विरोधी मतं वा वेपारा-विनिमया हांचें प्रतीक आसा।